Mi buran yidugo mi ekkita womarde, ngam womarde do jartina bandu. wartan bandu am satan mi heba sembe masin ha jokke am. iyam am diggan dollugo mi lattata merejo Sam nde be lari am pat bandu am do yofti do jarti.